Dabbaaji ɗi tawtaa eɗi pini jemma nder maaji e ɗi ɗuuɗi, e woodi balki, e woodi jeemageru, e woodi peepatuji,e pati ko luttuɗi fuu.